Nuustik om kuiki niimuudu tettü, et sääl ommaq sääntseq mulgukõsõq seeh. Niimoodu, et tuud om lihtsa kokko vajotaq. Ja säält tulõ kõik vesi vällä. A kui sa taa vallalõ tiit, sis lätt vesi kõik tagasi sisse.